Maaroni waɗii leƴƴi keewɗi maaro sewko, maaro wuso, maw- maaro juutko. <hesitation> maaro wuso o bɓuri welde fof ko e same, kañum e loru maaro. Maaro sewko ko ɓuri welde ko e <hesitation> maafe.